Yauwa yi morondi reza a nyindi tumtum, <noise> cika yo, reza kuma cegu ko yi yir min swire yi nyang wiyau, dinyei swire so yi morene ka kwei ka bobwiya cika ka bobwiya bri, ai kano bri bobwiiya wuni biye wi kumbur yei, no mwardei yi rezau, kuma yo rezau, i ningi wurang tum tum yitono, cika sedeng bawurndwu yi morene, swigu diu yi morene, yiring tumtum ti ningi yi swiri di yoko in chengu dina, <noise> domin ka kwei, woyi tiking ti ma kwewei banyina ko kuma ma ner putanoi ka biya nau wundi buri no kasawei yo swiri dina noba bi yitono ding ba du bundina dak kanda ku yitiking ba damani ko kuma bundina ba pora.